Makemake wau e lilo i kanaka anuanu loa ma waho aku o ke kanaka wela iʻo nō no ka mea inā huʻihuʻi iʻo nō au hiki ke hoʻoikaika kino hiki ke neʻeneʻe hiki ke hana i nā ʻano mea like ʻole me ke kino i mea e hoʻomehana ai i koʻu kino.